Fomba famokaran'ny gitara feo ndreka koà arakaraky ny corde io de arakarakanao mpitendry, de rehefa ohatra ka hoe magnaraka note anao de tendrenao <hesitation> mafimafy izy na malakilaky an de mafy be le feo mivoaka avy akao fa raha ohatra hoe milamindamina i fomba hitendrenao ananjy a de somary moramora ambanimbany kokoa feo mivoaka.